हमरो आवश्यकताअन्सार जुत्तागा लै झिक्कै किसिम हुनाछन् । तामी लै माइसगो उमेर समुह अन्सार लै छुट्टाछुट्टै किसिमगा जुत्ता हुनाछन् । ताभन्नाबाहेक माइसगा <hesitation> लिंगअन्सार लै जुत्तागा किसिम फरकफरकका हुनाछन् । माइसगो उमेरअन्सार झाने हो भने <hesitation> बच्चागा लाउन्या एक किसिमगा जुत्ता हुनाछन् भने तैभन्ना वयस्कगा <hesitation> वयस्कले लाउने एक किसिमगा हुनाछन् । बुडाबाला बुडापाकाले लाउन्या अर्काइ किसिमगा जुत्ता हुनाछन् । अब लोग्ने माइसले लाउन्या अर्काइ हुनाछन् भन्या स्वाइनी माइसगा जुत्तागा किसिम अर्खाइ हुनाछन् । अब <hesitation> तनि जुत्तामी अब पार्टी झान्याबेला लाउने जुत्ता <hesitation> छालागा जुत्ता हुन्या भ्या अर्खाइ हुन्या भ्या । अब काइ <noise> घुम्द झान्या बेला लाउन्या भन्ने ट्रेकिङ सुज भन्नाछन् तिनी अलग्गै हुनाछन् । अब स्वाइनी माइसले लाउन्या जुत्ता भनेगा अब बुट सुट भया तिनी अलग हुनाछन् । बच्चागा लाउन्या नान्गा जुत्ता हुनाछन् । हो तसरी साइज अनुसार आवश्यकताअनुसार माइसले जुत्तागा प्रयोग अद्दाछन् । अब मुइलेलै अब घुम्द झानेबेला एक किसिमगा जुत्ता लाउनोछु । काइ अब <hesitation> पार्टी सार्टी झानेबेला काइ भोजभतेर झाने <hesitation> भया ठाउ त्यैअन्सारगा जुत्ता लाएर झानोछु । भनेपछि कैलै घरभित्र बस्ताखेरी ठण्नीगा बेला लाउन्या जुत्ता पनि आवश्यकताअन्सार लाया हुन्छु ।